Qa'sa mood riib'an rii rikoj kalaawux janaj janaj martillo chipaam la la chee' re na naa nap'ajaa koj re' na nachapam laa la martillo nachapam la kalaawux ruu' janaj cha aq'ab' y naye'em ma' taq b'iik reh pan rijaloom laa kalaawux nap'ajaam koj y nrijaq paam la chee' y iko'ka chipaam laa la chee' la kalaawux nim la kalaawux <hesitation> juntz'ip maas ree' kuesta reh nakojo'ka rich'eet sa kalaawux maass soq ika'ka chipaam la chee'